<hesitation> मोयत गर्मीसे जाणोय ठिक लगत हय । काहेकि जाणोमेत कपणा उपणा लगाएके फिर शरीरके सन्तुलित करसकत हयं । तर घामुमे त कपणा खोलेसे फिर नाय <hesitation> गठत हय । तहि मारे जाणुअय ठिक हय जाणोमे काम <hesitation> करन फिर <hesitation> ठिकए लगत हय । काम करके शरीरके तत्तबाय सकत हयं तर घामुमे का करयं घामुमे काम करत फिर अक्ठो लागत हय । जाधा देरले कामउ ना कर पात हयं । तहिमारे घामुसे फिर ठन्डुअय मौसम ठिक लागत हय । जहाँ ठन्डो हावापानी होत हय हुअय बैठन मन लागत हय ।